Kukacha keo keo kuinuka saa kumi na moja na nusu nikuduka napiga mswaki na toa mswaki kutoa mswaki na muuza mamie bana awenu awana awaandae wapate kwenda shule kamwenda kuwaanda kamwenda kwenda shule na mie sasa saa kumi na mbili nalawa na mie naita tanga kuda naita tanga ntadasa shughuli zangu huko tanga wee mpaka ntaenda nsoke, basi nagotoka nagotoka huko wakati ntuhu kuna nyagazi nyagazi wada kue kawia kawia!! kaiza Fulani huku kuna wagazi huko kwa <hesitation> Fulani huko basi na mie ntahadaha ili nipate kuitwa kwa huyo gazi, ka boko nlaha na viuza haya kunani huku basi kama ni mambo ya ndiyo nawambia bwana nikutetea ndio wanu. Kwa huko mijini kuna mwanetu huko bwana kafa kwa hiyo hanu aetwa kioi na kama aitwa kioi basi kuzika ni kisindo kwa hiyo bwana nane kwa viayo nanu nyumbani namambia basi hayo ndeje nikahao basi nami nikatoka nyumbani Ili nipate kuepanga na mwambia mamie bwana kuna ndio huko ikitokeo nikutakia kuzika ni kisindo <hesitation> haya basi takaa tangoja tabita bita kugo shughuli zetu mpaka hiyo kioi hiyo kawaida zetu sisi huku lazima mpaka uugue mapema hada ishughuli we kama hutegeze kiendeleacho haya jamani ntaenda enda kibie haaa huko bwana watala bwana Dar- es- salama kunda wala sawa kenda wakaoka sa kenda hanoko kiingia ni kio na kingia nkio basi cheza nikuinda kucheza, keo keo watu tapanga mipango ya kufua kaburi tatanga vijana vijana ntahaza hada basi nikipewa majukumu ya kufuka kaburi ntaenda kuonyeshwa pakufuka kufuka kaburi haya nagotoka huko taka tanyoosha ehada tapanga mipango ya <hesitation> mazishi hayo tekaa weee mpaka hiyo saa saba pengine hivi saa nane lakini kukaya kwetu sisi tazika saa tisa wakwambia kuzika saa saba jamani lakini kawaida ya mbondei ni saa tisa lazima ibue basi tika kuzika hada watu wakaa kawaida ya mmbondei ekaa kutawanya mfuko, ukaua ndio ina deni au haina deni, na ndio lazima iwe na deni make kuna vintu vyakopa kwenye maduka ya bhantu, mbha unyambaa tengia nyumba ya kiza takopa vintu mmaduka unu basi wendakizu ukatakakata sewanya mfuko takoya je vyatosha kwihe gideningwa basi vyatosha, kama havikutosha wanandugu sasa lazima ague mchango twatozanatozana hao zapatikana hea hea mwenda kuihiia netataatibu zetu za kibondei basi kawa hada sasa kawaida tutagonea siku hiyo sikukawaidiakwe tabinda ndio, kama kubinda ndio basi avutena nkutawanyika wahita mjini wahita nke mtu ahuya ku shughuli zake tapanga mipango ya arobaini tu mpaka kwa arobaini huko ntwatemana vituhu basi twasomana arobaini tabinda ntibinda nkaentio ya marehemu, hicho ni kibondei hicho, basi ikabindakubindiza mambo hayo tena kila mtu auya kwe shughuli zakwe za ndima zakwe za sha za tanga huko wavuka tena kuima huko kaam kuima wahita kama nkipindi cha kuahia wahaiya basi kama kuhaiya Wago toka kama kawaida keo keo kawaita wagotoka saa tano waweja nyumbani wakamazia wakamuiza wapata kikombe cha chai kamainda kupata kikombe cha chai wakaa mpaka saa tisa tisa hivi waita vituhu nao waemda kuvia kidogo kuwaiaa wagotoka waenda nyumbani waenda kukaa nyumbani nako huko kuvivi <hesitation> nitogosoavyo kukaya mbondei huyo